To ɗum wii juwi kam, huunde ko warantam arande kanjum woni balɗe juwi ɗe asaweeri, bana monnde ñalaande teddunde, talaata, alarba, alhamisa, jumɓaari, sey ɗiɗaɓum kanjum woni kooli juwi, kooli juwi ɗi tagaaɗo fu, woodi, ndemboo, tataɓum, kanjum woni njamdi jowi.